Wilwilno, ɓawo firirgo biyoɗe muɗum nyalla e wodi fu ko gollirta biyoɗe ɗen. Ɓawo firirgo biyoɗe ɗen wilwilno e gollira biyoɗe muɗum. Soddorago e suddugo ɓiɗɗo muɗum e biyoɗe ɗen feɗele e tiggi ɗon ɗon joginirta hore muɗum tanha e simmuji. <noise>